Ntuko iiicia nandii. nthaka naaari. baigurana ourea bakwenda batiu tumira mitaratara irea yatumairwa mbere. kaingee. nukuithirwa munto naitire baatiri ma naa amwari na muthaka baatiri mana ngugine. kaa baatiri manatau ninechia nairobi ka na mombasa ka na kuntu kungijako umbere ya bamenyana ukaithira ibaguranire na kinyai bagiireanaa ndienda kubairaatiri. ruiro ruubukuugea aruorutibuii niuntu bugaichiani anagichiaro. Kaingi mbere muntu agurana. kanawe mwarimbere yaugurwa. nubuite kumenyauu uukuguranuu. Ukathithia mutaratara jwakwenda kumenya muthakau ubwaona nanuerii. wamuuria kwenu inaa. Akuirakoo. wamuuria mwiriga jweni ijurikuu. Wamenya mwirigajwao. auukamenya mberemaa. kethirai mutana nyakwe. kanaa. inaciee okuu. Wamenya butii ndugunue. irobui ranagaatiri. tukareou tutimenyene nenkurukija auindi niuntungu kwenda tuitenjaetu kanatwite kwenu. Wakinya kiriachiari. bagaku uriaki uriaugikii kairi. baku urieu uwerii. uriwaoo. Mwirigauriku Bakuire kethira buindugu. ni untu muntu nuagure mutanongina rirea achiari babu aruutha babuenu ubugurane. ireo nand iukairwa narawije na abaguu. niuntu uugwe utiumba kwirombera uthoni. ugeetua abagu iri ithe o mwari uchoe mukuru. wa uchoe mukuru abagu o kimiru eete ere abagu wa ati nuroonere mwari na nukwenda kugurana. Batwe kiatho, wite nabo na abagu na mukuru uungi wa mwiriga kana o nthuki yeenu kana umukurukuru ki gwe, bwite riu kwaba mwaari bweta buurue biuria na buchookie. Bwaromba uthoni bweetikirua, bwaambirie kurachaniria na bwaracia ruracio na nteguri bwaikia, buthithie murano aantu bakenanire na aana benu bakeethirwa batharimi. Kwi makosa jaangi bukathithia, bukugurana ni, na buukuria aana batiijikene inaa bari buutana aana baria ibutaanire na ibenu na achiari uuni batiiji, giki i kirumi, na kaingi kiithagirwa kiri mugiro. Mugiro, mugiro kajuuragaga. Aana chokeni kiri achiari benu, chokeni kiri akuru ba nja, wona mwari, wona muthaka, bwambe bumenyane umenye uu nuu utikeje kugura mwari o nyakwe, utikeje kugura gaake oku, kana ugura taata mukuru oku, koogura nache, koogura mwari o nyakwe uria tukuugaga. Thii bumenyane, uraachie, mantu jaangi ita ukarakare, nju tuthime nthii, tiganeni ajo jaabuta nontu kirumi kirio na ichiaro kirio na gichiaro kii kionthe Kiithagirwa kiri mugiro. na mugiro, juri inya kuthaambia. Uthugaania wiina mwana, na mwana o mwari o nyaakwe, thugaania wina mwana, na mwana o mutanociakwe, thugaania wina mwaana, na abagu mwanake, kana abagu mukuru ndamu iiu kenyunyanaga, na itiijaa bwega. Tumenyeere, na twathithia oou, tukebera irumi bia nthiguru. Mantu jamwe ukwona jaikarika nthiguru ii, jaikarika nontu antuu ibakurukanire a migiro, nontu ibetire kanisene. Kinya kanisene, ukeenda kuroterwa ii pastor, akwira gura ngania. Chooka kiri achiari, bumenyane, buthingate mutaratara jwa kimiiru, urea jwakaraga. na mantu jeenu jonthe jageeta bwega.